Shnandye he ga snu nize, he re wo ge e yi mari yna, nyize e yi eba wonda edye he ga wo aza beta shnandye midye shi shna mi ga snu nyize wo bmya gi mi yna, shna ma laga byiyanke yna, bendye a ga gna mi snu yna mi snu, bendye a ga gna mi lo snu m, mi lo snu m, bendye a ga gna mi lo snu m yna mi ga snu m, mi ga kpaki-kpaki ga bendye hna snu, he ga dye shnadye nyize e ga da mi re m nyi, e bena loa, bendye a wu mi dye mi snu yna mi lo snu, ama bendye a wu mi dye mi snu yna mi ga snu nyize ga da re gi mi. Dna e ynage lo, <hesitation> misali lo, a ga gna dye mi lo wyi yna m, mi ga yna wyi, ynawyi be wo zo ede be mari m, wo zo de be kasa yi. He ga wyi yna edye a wu he fede m, kpe fede a ga la he dna e gugu ba lo, gugu ba muhni eba mwabere, adodo a ga he la dna, kpe snu dodo ha bwa eye ynacha kpesnu dodo wo yi eye gbmari, ndye mi ga ba aza beta wo nu abe hna bye, mi ga tsnu wo yi e wyebwa m, dna e bedye hna a ga gna mi lo snu m ma snu m, a ga gna mi lo kni za kpmi m, ma kni za kpmi m, edye mi ga gna kpaki kpaki nga kni za kpmi, mi ga kpmi kni za be, iya wo yiu za ma kni wo kpmi yna wo yi mi zago, wo du mi e byebwa, mi ga kpmi kni wo be, bedye dna wo snu mi yna wo ga snu mi, ko dye ma kni wo kpmi yna wa du mimi ga zutsu nu, e zakpmi kni zogo hna lo ma wori ynage dye hna no ama ndye mi kni za kpmi m, eza du mo ga fi wo jni ko aza go zago gbi efa, mi laga ma wo yna go ma lo pyi ge he ga dye dye Ma bwa wori ynadna ba hna lo, bena ma snu be mari n, he ga snu be mari he ga dye ynadna mari wye, he ga snu kasa he ga dye labmya wye, edye he mama wu he be, be kaza nyi ri lo snu wo m he ga fa snusnu be he ga dye be mari wye, ha laga he mama fa wu he lo kni za kpmi m, lo wyi yna m, he ga wo he ga dye be mari wye, la wye ka chi epa be, bedye wori yi ebe lugongo boleyi yna hna n, pa kpmi be a lo de yi ya zhi e znugbe bwa m, ya yidye ku ya yi snu, ee yi yi ewyw chiepa, he ga yi ewye yi chi epa he ga zhi bwa abe mari, midye mi azamango ba wu mi shnadye mi ga bmiwye dna e pa kpmi ba yna, kuma ba wu mi yna e yi ba kadai nu m, edye ba de mi wu du yna, kuma ma vi ba beta, midye ma apa kpmi ba sa lo, kuma ma sa lo yna ma dye dye be mari yio. Ma kuma dye dye a bma mi snu, edye he ga snu be mari ko edye a ga wu he be mari dye he snu, he ga snu, he ga bwa wo ynadna, kuma be hna wo snu pma gi, kuma hedye nyize rer ga yi dna e zogo, kuma ga bmya gi he.